يعني الحكومة لازم تعطي اولوية لنمو الاقتصادي اكتر من الن- الحماية البيئية لانو بالنمو الاقتصادي نقدرو نطور الادوات الي رح تكون مقدمة وفيها تكنولوجيا جديدة الي بيها نقدرو نحمو البيئة تاعنا افضل حانحافضو على طبقة الأوزون